Atotinah kichichah mitoh tehkey kinyinyah tinah leh tagh maisha hina kikitorechah tinih kikiyiyanih ooh taposwan ooh poswah lah relwan katikati ooh teteh kitag werkeh skultin kewut werkah walak skull odongah nyoleh anih kawh adongoh nyoleh anin nyuh wenah klukuh aninyih wenah poryoh ngoh ngalah ngolah chai likuh nyinyanih pat tany doh doh doh kambeh doh doh doh mburanyin par tonih kokay kokay kipah werkah skulitin pah werkah skulltin pahwerkah skulltin pa kyoltoh tich pat mitan nyotanih lenyaah mitah omishih pat wetah kiyak pat neenyanah kongetunah atonih nyun pat koporyoh nyuh asisweh chonih mekaporyo nyeh nyuh pat wechara doh maishenyan tonih kingun angunah pat atonih angunah pat atonih kipan werkah skulltin kipah ngitngon leh kinenyah kepakechechah chileh achah kekekepkwonah keh keh kekaroh pchonah kwee chinah pat kdak ndakahkirosah chihchaleh nyah nyah nyah nyah choman nyah tyonchah limah ngal nyonah nyoh chama wasasib omba kwan atinah kile kany nyo tyolah le makor ya atah tonyona hawess skull yani kiporyah poryan atonih kokay kokay kokay kokay neenyah akuwah pat acheghtanyih pat nee maishenyan pat ngunah atonih nyunah atonih ngunah atonih ngunah atonih pat kepistanin klah chin ei wenah kenyorunyah nyakeh wewanih monechuh nee klah ei kekom chinah atarah wenah singah nyuh ngoh maisha enguh nyunah kyokonunyih komat. Kolukuh achah sngah nyuh koporyah nyuh pat koporyoh nyuh pat koporyah nyuh pat koporyoh nyuh storinechah petah moningah pusuh pat chaeh chenguh mehpetehchahnyeh pat lenyonih pat mitan pat kuhkai kohkai kohkai kohkai kohkai kohklai pat storinechan chonih pat kaporyan atonih kaporyon atonih pat taktonih badae endah pat nyohwih nyowih kama pan pat tekwoh kapah pakah asnah saa kumi na moja asiyech kyam pan akahpah ooh kapah pakah saa moja asiyech kyam pan akahpah ooh kjpah pakah asnah saa moja ngat kehryam ngoh mishah mekikah memaisha nyah kipon kehnonahyeh nyona eeh nyuh tinah kikimichah tinah kikichah mingeh yehnyonah kikipusuchaenyuh kikehreluchanyuh pat yeteyih ooh wechara pinahchunyahnon nganyin pat kuh historinechaenyun cah kemitonih mawasenichan chini kikiryahmachah totinihkikikonanin lah tinih kikipan koyagh awayar monechuh kelenjanin yehnyuh nyonah monekuh kekonanin monechuh kelenjanin yehnyuh nyonah monekuh kekonanin monechuh nyunah kelenjanin onyonah kohnguh itah yanah kelenjanin wena poryenah nyuh kyoporyanyuh mpaka nyeteh lehnyeh kekonanin tany nee moja nguh nyoh kikenngsheunah lenyonih kyporyanyuh pat awasingah atonih kyoporyan atonih nyoh kyporyonah atonih nyoman kyokor koroh nyuh pat kyokor koroh nyuh pat keyihhchah monechoh pat keyepechah paghechoh nytuh pat kekiturturnyeh chah nyuh pat kepagheeh chah tukuchoh pat kekiturturyeh chah nyu pat kepagheeh chah tukuchih tenah klutuh skull malikunyeh pat mekisomanet pat kigh nyah wechara kleh chih anyih nyolendah skull pat mekalukuh nyeh acha skull mahkokangah nyeh skul. Angityenyanih lendah pat tyonah awah poryah nyeteh leh yeh aporyan nyoman poryah nyoman chichah kimesomenyoh takusoman monugh endah werka walak wenah majab chih nyomekisomannyah toh kesoman monigh pchah kilikuneh pchah mesomen tah makisoan moning acharah wechara atahkanyet pchah kimesomen monigh nyah klechah yoh torot kleh chi yotah torot artin pat mbo wolo akwah no kyosoukwah kyongitakwah tinah ateh mengit nyeh pichih mendaeh toh poh toh michih torkarchiyeh pich kaaoh siuni yanah nyinih kitapondah yinah yih kanyonah pat maishanje nyonih kah wecharah nyohmitah nyohlanih lah tekemitenah lenyeteh kmandeleo kigh nyo kuroh skull kyanyin skullih leh ngoryon atochih nyoh ngit skull kchih nyunah nyopan maana topichay kih pah tagh ooh kaamanyuh mbo wolo sapuh toteteh kmitah kean sapuh pat kikesomanachah nyoh ngalah monigh tolenyeteh ngalah maning kihmning kenetonuh pat kmning kungunah kimning knyull atoh pistenyin kitirayan ateteh tah mninghooh amakatirayan lenyonih doh towahlenyonih pat karpus mekengenyey lendeh wetah yokuh takiyetuh mekengenyeh kipunoh kiming teteh tah mning pat leh lesanah nanyih kurosah wenah idonenyih kurosah wena idonenyih atokewetenyih par kiwetah par ngoh nyi atokewetenyiih atokewetenyih achay kiwetah parngoh nyih atokewetenyiih namah tyonah le tyonah kenannenyih chemba kiweta namah chemba ngoh nyih. Itayah inetenyih lenyonih toh tan ket tan wakatinah pa skull kwoh kegh skull itayan kungunah skull ilutenyih neh chembe haiyah aah tolit tyanah mendah tekunguh kamakulo ketor makornan tihkeryam ngoh kohngohnan walaka tihkeryam ngoh kongenyih kepanyuh kelit gate telituh nyah kekwolewa nah keyh moningah tekuh chenguh tyonah tolikuh nyay likuh tyonah tyoleh mih walaka cho kipsroh chikwah pat bora walo kapettah wolo chialleh la anih yeh koh pikah walaka choh kengit pat isharenichich mehamenyeh kepistah monigh tira yan zaidi pischinih monigh nafasi lah takengunah kasih tekaah wetah chesanoh mpira tonletoh chesan lah lah ako ku tang kasih angah kugh nyopah maana kugh nyopah maana ombanieeh kugh nyopah maana omitan lenyetteh omitan yok chinih keyh gehrah lo otinih mitan lenyetenyih noh mitan nonah loh oghaa leneh wesoh nyoleh nyinyan tekuhgharakah kuh muh tkwun yotishah ortineh lewur kenyoruh artinecheteh ombo wikinechetechih kalukuh yeh katinah mweswah moja kelenji pat achonah mekah ropienichay michah kesomah tkwul lah wecharan torot nyomitoninh yim ooh ingarakech mitah somah chonih nyoman.